Taka in in ntuva ja ja ka jáo chi oó nu kunte in uú uni kivi, óó ntuva ja kunte in uú kivi uni kivi te óó ntuva ja kunte-in uni kuún u'ún kivi ma su ntii na ja ntuvaun te masu ntií ka kunte in nasaá tiempu yuan chi oo ja kunte uú kivi te óó ja kunteein uú kivi te óó ja kunte uni kuún kivi.